Cwii xjoteiⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ nstꞌaanaꞌ tsꞌiaaⁿ macaⁿnaꞌ na nncjaaquieeꞌ chom juunaꞌ ndoꞌ macaⁿnaꞌ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na chaꞌtso ljoꞌ na niom naquiiꞌ juunaꞌ ya cwilꞌanaꞌ tsꞌiaaⁿ naquiiꞌ juunaꞌ tooꞌ ntꞌom ncjo na yuu na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntioom ꞌnaⁿ na nncwjaaꞌñê naquiiꞌ juunaꞌ, naquiiꞌ xjoteiⁿ ndiiꞌ cwii foco na matseixueeñenaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ chaꞌ na tsꞌaⁿ nnoomꞌm yuu na nncwjaaꞌñê ꞌnaⁿ na nncwjaaꞌñê ndoꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nljeiiⁿ ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nlꞌueeⁿ juu xjeⁿ na nncwjeeⁿꞌeⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ.